ମୂଁ ଫର୍ମାଲ ଏବଂଗ କ୍ଯାଜୂଲ ଵେର ପିଂଦିବା ପାଇଂ ପସଂଦ କରେଂ। ଫର୍ମାଲ ଵେର ରେ ମୂଁ ସ୍ଲୀମ କିଟ ଶର୍ଟ କୂ ସ୍ଲୀମ ଫିଟ। ଟ୍ରାଉଜର ପେଂଡ ପିଂଦିବା ପାଇଂ ମତେ ଇଚ୍ଛୁକୋ କ୍ଯାଜୂଲ ଲେ। ଜୀନ୍ସ କୂ ଉପରେ ଟୀ ଶର୍ଟ ସହୀ ତୋ କଂବାଇନ କରୀ ପିଂଦିବା। <hesitation> ମତେ ବହଲୋ ଲାଗେ କ୍ଯାଜୂଲ ହୋ କେମା। ଫର୍ମାଲ ହୋ ଜୋତା ସେହୀ ହିସାବରେ ଡିସାଇଟ କରୀ କୀ ମୂଁ ପିଂଦେ। ଜୈମେଂ ଦେଖୀ ଫର୍ମାଲ ଲେ ଫର୍ମାଲ ଜୋତା ଏବଂକୋ କ୍ଯାଜୂଲ ଲେ। ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କେମା ସ୍ନିକର୍ସ ଜୋତା ମୂଁ ପିଂଦିବା ପସଂଦ କରେଂ।